It va mushiklar bir-biridan tanasining kattaligi, qxulqatvori bilan farq qiladi. Itlar asosan vaqtini tashqarida oʻtkazib, uyni himoyalash va oʻz egasiga sodiqlik kabi xususiyatlar bilan ajraladi. Mushklar esa asosan muloyimlik, uyda ko'proq vaqt o'tkazishi bilan farqlanadi.